Los librus d'escuela... pos sonin mu aparentis palos críus deprendel i al tiempu sonin herramienta güena palos maestrus tenel las enteracionis más menus aviás. Ogañu ya ain muchus más recussus peru enantis los librus lo eran quasi que tó pa aprendel-si en qualisquiá materia. Peru afinal es verdá que, sea libru o digital peru mos hazi falta essa guía pa aprendel-mus porque si no el deprendimientu se hazi mu enreosu.